Teknologi ia tamba faik sone ana tambah malole teknologi ia tamba faik sone ana tambah kae, de pemerintah ialah harus ala tungan perkembangan a mungkin neme ala tao fe masyarakat so'dan tambah nelauk ala tao fe masyarakat ala yang masyarakat al nanau hahin ala tunga laiesak as makanya londiak.